A ngu thodum na ngu secha savat kama ading ding ga chana chama marupki. Marupki da mudu chule chivuk pukama angngamanga avus da chia tes avais ma aliviacha. Da kama dingding ga da cha du cule cha muk masung da cha tet pa kama aivatki athatung. Muk da avaronda cha don bathum na chama ama marupki ma chulechi vukpakama alive chi ataves da bes ia marglumga ia chavichi da chu chulechi vuk pavari padi ma chivicha chani chavunsa vuk pakama ngamunganga pes da chule cha vuk dak kivichu ma marupki di chiait sa ve muk sum mani chailatki. Kule sa cha varna chia ia ithik da ngema marupki, da ngu valek ia ngi chut na sa muk da aingo do ngu vun sa muk va ngua tetkule ngo vuk pa kama ngamung anga pes da nge da ngi chunna sa muk da sik a ngia mer mango ngia mer abes ngia na nari na gal guamathamun da ngi chut na amukik dongothon guama thunga ma chepka. Ngu thon go thunga va nge da ngi ngip. Ngu vhut mange duninge ngip kule da chama marupki chialen. Kia lengama ading ding ga avama nga avamathamun ba chavung ia sikia chule cha vuk dasik nge chule chi vukdasik marik kans chut ma chi. Kusa chule da chic chit nanavuk da mudu da chulei vaka ma alavechi ataves ngia iu chama aiavechia da calania chiathun, du chule da chia nagarimane dak mudu ma chivichi chia tuchun vuik panga pes diva amarun ga doki saithik da chama amang gima alivichi da cha dun kamas secha sevat ngaim ma marupki ki na ma ding ding ga da ngaiom aina secha dek kule da cha kar chaun na cha marupki ai kule da mamar ai sik ia chia mer da chule chi vuk da cha chu chutma chi na nava thunga auk, kule da chianari da chia len, kialen dakasa chia chutna dakis sa chia tet mukia ivatki dakini chivicha ma ding ding ding ga daini chavun savuk. Sok kianancha di chia musngunggia asik kule ngo cha lan daithik puk do ngo lenga asik ka chut ma ngo da ngu ngip. Dokase kule da chia kivichi kia chutna samuk daki ni chivicha doki ma aingo ma malicha do guama sekchu aithano da nasot ka ma morta sa ma githongma thi thodum ba ut nangeth ia da dung na ngo calads ithik.